Guapikarendareta jokuae mopeti <hesitation> oime misivae jokope yaguapi ñanemiari opaño mbaere ñaneretara reta ndie kuako ikavita yareko ikiaa, anita yambomguia jaeramiñoviko ipuereviko ñañono mbae ïa jokope oime yave ñanoi mbaeresauka yaesa vaera mbaeko oaja oi vae ñañonota mbaetiyave yaiporutaviki mbaepotireta ipuerevaera jokua <hesitation> guapiakarenda rai ipora oyekua yandeve <noise>